Fijo bol kosde, emi yiɗi ngo ko ɗuuɗi, emi bo nana belɗum fijuki e higooɓe am, koo mi fijida e yimɓe wuro am, ɓaawo wuro am subaka ko alaa sara, emi nana belɗum fijo ngo, sosey.